أكثر شخص أثر علي بحياتي هو والدي. كان <hesitation> اللي علمني جيمة العمل الجاد والصبر، دايما كان يوجهني ويدعمني بكل جرار اتخذه، كان يعطيني نصائح حياتي مهمة، من خلاله أتعلمت كيف أواجه التحديات؟ وأمشي وراء أحلامي المستقبلية.